أعتقد إنه الشعر مهم، لإن يعكس شخصية الناس واهتماماتهم، والناس في العصر الحديث يختارون قصات وتصنيفات تعبر عن أسلوب حياتهم وخصوصًا في المناسبات الناس بتغير لون شعرهم وتغير القصات.